Ñy fomba atao ahaiza ñy drala ho lanyy, na ilà aminy ñy mariazy: -Mila hain-teña aloha ñy isaky ny ñy drala tokony ilà nteña hanaôva mariazy iñy. -Mila hay nteña koa ñy lisita ny ñy raha ilà nteña aminy foto'eñy ñy jabo zay, ñy olo ho asainao aminy ñy fet'iñy zay, ñy siky.